Eng'iti ng'oboete mono, ne e- enkenda inse, enkenda inse, ne mbe sana ekero yakonyorire, kwanza onyetache nonye nekemincha kiaye kiaye, igaeoko korasa. Obosongo boria buaye ekero bwakorasire, nabo ogokwa. Igo nyioboete noonye kero egosoa enyomba, torikomanya gose yasoire, eyiogocha konyora kere ekona gete. Bono eigo oko oko- kor- ko- korigarigia, erinde okore ki? Oyenyore. Eng'iti igo, igo, igo- nko- nyieoboete mono sana.